Creu que los más corrientis sonin los pobremas ena piel i los pobremas digestivus peru essu es que pendi dela raza'l perru. Yo, por exempru, tuvi un bulldog i delo que más penava era de pobremas dela tripa. Cudiau qu'á muau la cosa! Enantis no eramus ni escapás de sanal-mus nusotrus propius i ara andamus precupaus delas malotías delos perrus. Craru qu'enantis andavan paí a relva!